Jo këtë ngë e di, ngë di manku na komunikarjën, na janë miza, mizare, buh, kam bes se ka e kenë vjershin e tire, si thash, ma personalmenti ngë e di përçë u ngë kam i studiartur kurrë këto shurbise, u kam studiartur tjerë shurbise te l’università, te skolla, te gjithë.